Ambuullaa jii ko'boo jii, cuqqutee koi too jeeengi ummorto gani jee ngi dha waai umura de <hesitation> e kura, dha waa umura de <hesitation> e bateraaji naangi, dha waa umurade e ndiyam, dha waa umurar ni haa e <hesitation> hendu. Duwan sawaa wadii hen ton jogee hundaa ko'koo bhirgeel nuifirgil sanyu itan kubba so anyuii dhikatiin nyifa.